ⵍⴰⵏⵜⵉ ⵎⵏⵉⴽⵉⵜ ⴽⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵀⴰⵏ ⵉⵏⴷⵀⵉⵢⴰⵜⵉⵏⴰ ⵉⵜⴰⵏⴰⵙⴰⴽ. ⴱⵉⵙⵀⵉⵏⵡⴰ ⴱⵉⵙⵀⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⴰⴳⵡⴰ ⵙⴰⵔⴰⴳⵀⴰ ⵜⴰⵙⴰⴰⴽ. ⴱⵉⵀⴰ ⴷⵀⵉⵔⵀⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵉⵏⴰ ⵉⵜⴰⵙⴰⴽ. ⵜⴰⵙⴰⴰⴽ ⵎⴰⴽⴽⴰ. ⵉⴷⴰⴰⴳⵏⵉⵍ ⴽⵓⴷⵣ.